வியட்நாம் வெவ்வேறு பிராந்திய மாறுபாடுகளுடன் மாறுபட்ட. காலநிலையை அனுபவிக்கிறது ஆனால் பொதுவாக இரண்டு. முக்கிய பருவங்களைக் கொண்ட வெப்பமண்டல பருவமழை. காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது அதிக மழைப்பொழிவு. கொண்ட ஈரமான பருவம் மற்றும் தெளிவான வானத்துடன். கூடிய வறண்ட பருவம் வடக்குப் பகுதியானது தெற்குடன். ஒப்பிடும்போது அதிக வரையறுக்கப்பட்ட பருவங்களை. அனுபவிக்கிறது ஆண்டு முழுவதும் மிகவும் நிலையான. வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலை உயரம் மற்றும். இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து வெப்பநிலை கணிசமாக மாறுபடும். வடக்கில் குளிர்ச்சியான மலை வானிலை முதல் தெற்கில் வெப்பம் வரை.